<hesitation> Irô baka Kenia, ia sakafon-drô zen̈y tsotrany fo, tsy de raha maro. <hesitation> Fa ten̈a mampiavaka irô zen̈y tia mihin̈a raha misy tsakotsako, baka amin’ny tsakotsako. Avô mihin̈a lôko miaraka legimo, avô hena tono miaraka ondrikondriky zen̈y àby raha tian-drô koa mihin̈a raha zen̈y.